أعتقد ان صحابي ممكن يصفوني كداعم دايمًا موجود لمساعدتهم <noise> مرحة بحب أضحك وأجعل الجو إيجابي، فممكن يقولوا إني شخص هادي ومرح ومبهج. صادقه، بحاول اكون صادقه وواقعيه في كلامي معاهم، موثوقه، ممكن يعتمدوا عليا في اسرارهم او لما يحتاجوا حد يتكلموا معاه، اجتماعيه، بحب التواصل مع الناس والتعرف علي شخصيات جديده